<hesitation> pamuno ukuvupata uvusingizi vunonu, ibidi unywe uwugimbi uwusabe vulanzi, ibidi unywe avati uwugimbi wakunani wakuduka winywa, ata uwese ukona ata ukoloma ata ukukoloma, ukalime uwese utoke ugone vunonu. Ukakele uwese ugone vunonu uka ata ukuwola, umile ukukupalila, wirima kukaa. <hesitation>